لما النت يقف طبيعي هكلم خدمة العملا ، واكلمهم و اقولهم ايه المشكلة او لو هحل المشكلة من عندي هقفل الباور مرة وأفتحه مرة تانية هحاول اشوف ايه النقط اللي مش شغالة لو الدي اس ال مثلا مش شغال لو ايا كان مش شغال هتصل على خدمة العملا يشوفو ايه المشكلة ممكن تكون اصلاح خارجي او مشكلة عندي و هبدأ احلها